to ta lokaci dako harbala katko tagafko miya a tilinko, gafko tilinko miya ko buri miya ah koburi miya dama ko ina buri ey tilikosi ndalo, tiliko ndalo dama ko ina amfani kisi amma eh amfani ki leyo zina leyo zinabu saiko kiyayesi, layo zina saiko gafsi sara bolo, na gafasi sara bolo doshi a itin uska amma layo zinabummi ke bei aninkosi wammi zetin karko ditu kisibu lokaci ko dani kisi a ina baana yozinabu kenan amma nayo zina gafi sara bolo sako ditko kisi ko kodeikosi doshi itu uska bono amma yo disa ko marshe kisi yo zina ko marshe kishi ikobu, gafi yo zina kawai ko'e marshe kisi nako marshenko kisi shikenan and ei moɗibu. Kauso rayuwas ka'abu daman kanadi ne ko'ina komi yammi komi yamni nako kanadimmi shikenan a gaɗanni amma kota aa ko ina kanadibu ko marshe kisi ki wayye ko marshe kisi ki wayye to itu ɓaana amma na gafinni sara bolommi ko marshe kisimmi yo zinammi far shikenan kauso na marshensi zinabu yota namoiko koma wamsi inno, yotoma yotoma a fulako ki el'ehli af wamsi inno yotoma zurakoi to amma nayo zinammi amma nayo zinabu dalongonti koi amma nako ishe yo zina nahaɗano ko eh gomti kisibu do? leko goli zaini amma yo zinabu ko da'eni kibesu a likasi wammi zetini na ko moiko damammi kurbetitit kanni sannan ko hindaiko nahiɗetkommi ki beiko ko yoto 'yafa kanni, na 'yafa kanni wakobu ai amantabi si dahaka ko? ko a ɗanni ɓaɓa do a urinni el'eli ko afaɗafasi dongoyyo yiya sai si 'yak zinabu kenan amma nayo zina zobtiɗi dibu ko dikko bano kisi layo zinabummi ko to tu'eni wanɗe wanse saboka'a ek manakshi anakoshi to eizinammi ko gabto sara bolo yowanno zinabummi kada ko'e sha'awannibu amma lokashi ko hatko balagatko saiko sha'awa 'yi moɗi yo kala siy kal siya to kala so zina shine ko gafsi sara bolo amma nakala zina bu fireshi kada diktu sibu saboka'a dinoksi bono ko zenosi tiya a dirtoso be'i ɗayay amma yo wam zinammi nako dinoksi bono shikenan duk lokacinda ko sha'wasi ko gafsasi saboka yo zinabu saiko kiyayasi to amma nayo zina barmi shikenan doshi itu uskako ai ko koltiz zai leiki bei zauko yoto kola zaini. shawari ai ki sha'awa in ik sha'awa 'yakzina in ik sha'awa 'yak zinammi to agaftu tilitoke ko kola zaini amma sha'awa saso zinabu ko idi miyakite ba saiko ti'yanto ba ai iko uska miya, e' uskabu ki beiko uskabu, a idonkoi uskabu